Besh daqiqa ichida tezda tayyor bo'ladigan narsa pishirish uchun, men tuxum va non tostini tanlar edim. Bir-ikki dona tuxumni qovurib, tost bilan yeyish mumkin, yoki biror meva bilan oddiy sendvich tayyorlash mumkin.